צום ערשט זאל מען אויפזוכן א גוטע פארלעסליכע קאר רענטל קאמפאני, צווייטנס דארף מען זיכער מאכן אז מען האט א לייסענס מיט די קרעדיט קארד וואס מען דארף צו האבן ווען מען דינגט די קאר, דערנאך ווען מען וועלט אויס די קאר זאל מען זיך אויסוועלן וואס איז גענוג גרויס, גענוג פלאץ פאר אלע מיטרייזנדע, נאכדעם דארף מען זעהן צו קענען אלע רולס מיט געזעצן פון יענע לאנד ווי מען וויל דרייוון נאכדעם ווען מען קומט צו נעמען די קאר זאל מען זיך גוט אומקוקן אז ס'האט נישט קיין קראצן אדער דענטס וואס דער.